אָסְנַע שׁוּנְדוִויצ' בְּסִיט שַׁהֵל בְּזַבַּא, חֻד גּוּג טְרָאף דִיָּאל אֶל-חֻבְּז, אֶדְהְנְהוּם בְּשׁוּיָּא דִּיָּאל אֶל-זִּיבְּדָה אוּ אֶל-פְּרוֹמַאז אוּ אֶל-מַאיונֵז, מִנְּבַּעְד חַטִּי אֶל-לִיּ בְּגִ'ת לִדָاخֵל, טְרִיפַּאת דִיָּאל אֶל-קַאשִיר אוּ אֶל-טּוּן עִם שׁוּיָּא דִּיָּאל אֶל-מַאטִישָה וְאֶל-חַס, יִכַּדַּר תְּזִיף שׁוּיָּא דִּיָּאל אֶל-מֶלְח וְלִבְּזָּאר, סַפִּי, סַד עָלֵיהּ וְקַסְּמּוּ אִלָּא בְּגִ'ת, בְּצַחָה וְרָרַחָה.